يعني أنا كنت مرة ماشي في الشارع ووقعت في حفره كبيره واتكسرت رجلي وفي يوم من الأيام ضاع مني موبايلي جديد وما لجيته يااخي يعني أنا مرة كنت رايح أسافر ونسيت جواز سفري في البيت تخيل غبائي في يوم من الأيام كنت ماسك كوب قهوة وسكبته كله على ملابسي البيضاء أتذكر أيضا مرة كنا رايحين نلعب كورة وجاتني الكره في وجهي وكسرت نضارتي الجديده وفي يوم من الأيام أيضا كنت أسوج سيارتي ووجعت المطب وانفجر الإطار